اول شي نمسك <hesitation> الرباط حق الجزمة، ونسوي ربطة خفيفة، وبعدين نمسك الجهتين ،ونسوي فيهم نص دائرة، ونلفهم كاننا نرجع نسوي ربطة جديدة، فحتطلع معانا ربطة حذاء مثالية، وسهلة كمان لاي احد انه يطبقها.